ااهلا عسلامه شحوالك لباس <hesitation> متقدرش تتصور قداش فرحانه ياسر لي تعرفت عليك و <hesitation> نتصور انك كيفكيف زاده دونك <hesitation> تنجم تعرفني على روحك واش تعمل في حياتك وشي هما الهوايات نتاعك ليا نتي <hesitation> ياسر هكا تستمتع بيهم اشنوما الحفلات لي تحضرهم اباغ الحفله هاذي <hesitation> شنوما الحاجات لي تحبهم في الحفلات هذوما